لو عندي الاختيار ما بين اني اتحكم في النار او اتحكم في المية اتحكم في الماية علشان اساعد في الزراعة وعلشان اساعد في انه انا اوفر المية في اماكن كتيرة ما بيدخلهاش مية في ناس كتيرة محرومة من المية هختار المية وفي نفس الوقت المية لو في نار قامت هطفيها بيها.